Taloha-taloha tamin'ny fito ambin'ny efapolo sy sivinjato sy arivo tany, io Inde io a nantsoina hoe Rajje Brutanique na nantsoa avao koa i Empire Brutanique des Indes fa tafatafara tatoy ii izay i vo niova ny anarany.